نقصنا إلى مجموعات صغيرة ونعمل نشاط جماعي فيه مناقشة ونعمل موضوع وهاكه متاع فترة قصيره موضوع مش فترة طويلة وووو شو إسمه ونعرض ونعمل مقاطع فيديو زادة قصيره ونعملو صاور ونوثل بعضنا بشكل جذاب.